हाँ भाई, ये तो भाई गणा पोष्टिक रहज। ये नर्ट्स रहज ने भाई, ये तो गणाद पोष्टिक रहज। न नर्ट्स में काजू, बदाम, अंजीर, अक्रोट हुई गई। असी गणी गणी प्रकार की चीज़ ना आओज। तो उकाम काई रहज भाई, वो गणों महिंगों रहज। ये तो अपन खायी नहीं सकत। यह तो अपनी जेब में ख़ाली नहीं हो सकच। इतनो अपन खर्चा कर जावा हा, में अपने खाली नहीं होई सके। ये तो अपने खर्चो गई देवांगा, तो अपने पास कई बचग हज। अपने तो सिधा सच्चा डाल रूटी खाना वाला आदमी हज। अपने अगर एसी आसी चीज़ ने खावांगा, तो अपने डाल रूटी का बेवेला हुई जावांगा। तो अपने आसी चीज़ खायी ना सकत। यह जो घणो महँगो जायेच, तो कई चे सस्ती चीज ने दिखानो जयोच। पर यह बात रहच की जो यह काजू ,बादाम, अखरोट खाने से शरीर बहुत अच्छा रहत।